(-) nirkani piña wawa karkani kununkama piña kani, temperamento katin shinapish ñuka castellano shimipi ninchik me controlo, y <noise> ashini. <noise> Imanta ñuka nini shuk, shuk paya piñak shuta kuna mancharinka, shinapish shuk paya ashik <hesitation> warmi kashpa shuktakuna tranquilo kan alli kan. Piña tukushpa mana alli kan ñukanchikpa <noise> ñukanchik aycha mana alli kan yana shunkupak, ungurin ya shunku <hesitation> ñukanchik yuyay mapay yuyay tukun piñanakushpa, <noise> nchaymanta importante kan man apiñanakuna, alli runa kana. Shuntakunapak mashi kana, shuntakunapak mashi kana kanchik, shumak ayllu, familka, kari, ayllupak alli kan ashina, allupi piñana <hesitation> wakin kutin piñanakumun shinapish kipa kishpichita mañan y ña kushilla tukuk alli tukun Importante kan kishpichina, <noise> ñuka ñawpa tiempopi shuk <noise> mamitata tapurkani, ima <noise> puunta valor kapak cultura, pay nirka kishpichi. Ñuka yuyarkani pay ninga karanakuna, tandakuna, mana, kishpichina nirka, y ñuka shuk warmi tsachilata tapurkani kambak culturapi ima, alli kan pay nirka ayuda mutua ñukanchik pura yanapana <hesitation> yapana yanapana yanapanchik ñukanchik pura yanapanchik <noise> normalmente vien ya la vida de familia de comunidad, kishpichita mañashpa kipa shmun tandanakuy kawsha kawshana <noise> kishpi <hesitation> Kashuna, kashuna kawsana, kashuna, osea kashushpa respetandonos, <noise> Guaman Poma de Ayala nin inka kuna pura punta alli karka kashuna, respeto, y kashunamanta shamun quimsha mandamiento inkakunapak mandamineto ama llulla, ama killa, ama shuwa, respeto <hesitation> kashushpa respeto charispa shamun quimsa manna llullanhik mana, mana killa kanchik, ma shuyanchis, shuwanchik. <noise> Kashuna, kashuna tiyashpa kishpichina tiyashpa kuyay tiyan <noise> kuyay mana kan umapi kuna kan, kawsaypi (-) Runa kuna puruha kichwa nin shuk yuyaylla, shuk maquilla, shuk shunkulla, un solo pensamiento, un solo corazon, un solo puño. <hesitation> Kishpichishpa chashna kawsanchik shuk yuyaylla, shuk maquilla, shuk shungulla shina <hesitation> pero mana kunamanta kayakama mana, imashina kikin ningui ashka tiempomi minishtirin. Ñukanchik feta charishpa ninchik Diosmanta, shinapish Dios ñukanchikpi kawsan <hesitation> tukuy, tukuy mashna tiyan Dios rurashka ñukata, rurashpi, ñukata rurashka <noise> y tukuy ñukanchikta kuyan Dios, kishpichin